Este bueno ja'a iin tiempo kuu este iin yo'ó este tiempo ini hi yo'ó tiempo vixhé, ta iin yo'ó este no'o ña vili kanuu ini xée xava xava.